טַבְּעָא מֻכְתַּר נַעְתַבְּרוּ אֻלְעַאב אֶלְפִידִיוּ פִּי-הִיָּה קִסָּה, מֻסִיקָה, תַּצְמִים בִּצְ'רִי וְחַתּّى מַשָׁاعִיר כִּתְווַסֵּל לְיִכּ בְּחֵאל אَي עֻמַל פִּנִּי, דַּאבָּא קַאֵן אֻלְעַאב כּתְעַתַּבֵּר מִן אֶלְאִבְדָاع בְּחֵאל אֶלְאֻלּוּם וְאֶלְרِוַايַאת.